أكتر <hesitation> سبور يطّلّب قوّة في ميزي هو رفع الأثقال. و أما أقل <hesitation> سبور يـ <hesitation> يطّلّب قوة في ميزي هو رمي السهام.